Fontry karazagna fitaovagna andrahoagna hanigny. Voalohany kafa hahandro hanigny mila fatana andrahoagna izy: charbon na gaz na mandeha courant. Ave mila vilagny handrahoagna hanigny le tianao handrahoagna. Vilagny na lapoaly asiagnao sakafo ambonin'ny afo ake. Mila sotro anao na sadro anaronaroanao izy akao. Kafa masaka izy mila lasety ka ihinanagna izy aveo ndraiky sotro.